Nadhethi amtan bathe bafthe yaani rifessinen iiiiii maan yedheni khesanin hinchobgeni khesan Khan won itan kesan kha kesan Khan chongeni rangi dhibeni dhub kkhakhalisen yaani hin dhadherasan nadhen tun yaani jini fokkathi garr khensani ithi chongeni khesan khanan chongeni manif chongeni yenan won thun uremboa khesan chongen Mal rawothenithu iss rangi dhidhibeni rangi aina aina woo ishin ijemthethu harkh bayya ufurah khabethee yaani rangi Thu pipilfthe inaman ishifedh akasii